لو سمحت انت شتتني بما فيه الكفاية اليوم. انا عندي اشغال واشياء لازم اخلصها واشتغل عليها، فلو سمحت خليني اشتغل بتركيز، ولما اخلص اه كمل لي اللي انت تبغى تقوله، بس لازم وقت الجد يكون جدز انت كمان ركز بشغلك اللي قاعد تشتغله عشان حتى ضميرك يكون مرتاح من كل النواحي.